<hesitation> الغرض من خياط الأسنان بتنضف بيهو بين أسنانك <hesitation> وبتنضف بيهو- بتطلع بيو الأكل العالق في الأسنان <hesitation> بخلي- هي حاجة صحية من ناحية صحية ذاتو أفضل يعني انك تستخدم خياط الأسنان